No mõni sääne värmiline maitsõainõq um ka olõmah. Niguq tuu kõllanõ, misasi taa oll'gi nüüd, tuu, ei tulõq nüüd miilde, miä karri seeh kah um. Ja sis, midä viil saa värmilidses, määntsitki, maitsõrohilist saat pandaq. Ja sis saat määntsitki verevit s- granaatubina siimnit näütüses pandaq vai midägi säänest.